اكدر انو اسوي السلطة من خلال انو اجيب انواع من الفواكه المش- مشكلة، راح اغسلهم و ايضا راح افرمهم الى شرائح بسيطة و اضيف نكهات ايي- انو تنطيني نكهات مميزة بالسلطة.